Fi yom minal ayyam fi dul hana nadum mayyit albikharrinnas da, ja haw hu zataddul zata hanannam da hukula bikhaf minaddalaam, haw ja kan ligannas fillel, hu bidor bikharrinnas, akhiran kan hubas bada bin khari biʼid ha jari, annas ka galo ke tabo bihesubu nadum hana sahi tari hu dul.